Ongomuntu lela, <hesitation> onga omuntu wuna uukolele, omuntu iho kala ike keshi keshe ethimbo ho popi otshili ka, ngele oho popi otshili keshe ike ethimbo keshe ike esiku, ngano itatu kwiithana omuntu gotshili ka, ashike ngele oho fulu ngaa oku popyamo iifundaj, omuntu oto- oto- opena gumwe nande okuli teku pula otshiima, ndele ongweye wetshi ninga, nanditye nande okuli wayakapo nande otshiima tshamukweni, maala owa tilane okudhengwa ne, oto vulu okwiipatana, twiipatana lela, twiipatana otshiima kutya hangaye ndetshi ninga, maala owutshitshi lela kutya ongweye wetshininga, ngano owafundja nale ino popya otshili, owa fundja nale, kashishi ike ethimbo alishe to popi otshili, shaashi thimbo limwe okwali ike muli namukweni tamu iningi omatshendjo tamu opo pyaapopya nga omatshendjo, ngweye otomu ningi omatshendjo ngaano kutya aye otshiima shono hatsho tshili ngano, ngano owa fundja nale shaashi ino- ino popya otshili owa fundja nale, shi tandi ti ne kutya aantu haalushe haya popi otshili Opena gumwe opena nande okuli nenge wuli pomuntu nenge wa mona omuntu ta teya nande otsha nenge ta yaka, owa lombwelwa nande okuli kutya otshiima shoka inotshi popya, maala shito kaha nande ohwiya oto adhako aantu yena nande eembele nande okuli, yena omakatana nenge eengola yaala oku kudhenga ne, akutiwa popya otshili ngele omuntu owemu mona nenge inomu mona, he ngiya wamona ta yaka okweku lombwela kutya shaa ike wetshi popi, ondeku dhipaga, payife mbeya sho ta yeya yeku pule. otshiima owetshi mona nenge inotshi mona? Omuntu sho ta teya owemu mona nenge inomu mona? Ngweye ototi aye omuntu inandi mumona, yo oyaala ne yeku dhenge, owuna oku kala wa popyamo ike otshili sho kutya aye ondeya mona, ngweye ethimbo limwe ne, oto vulu oku kala ino popya otshili shaashi ngwiya kwali ta yaka okweku lombwela nale kutya shaa ike wetshi popi ondeku dhipaga, owuna okukala wafundja kutya aye omuntu inandi mu mona tshili.